إذا رجعت خمسين سنه للوراء أول حاجه باش نعملها هي نتعرف على ناس و نشوف كيف كانت الحياة في هذاك الوقت، باش نكتشف كيف كانت التكنولوجيا و المواصلات و نحاول نفهم كيف كانت العلاقات الإجتماعيه بين الناس، نحب نساهم في نشر بعض الأفكار المطوره في مجالات الصحه و التعليم <hesitation> لكن نحاول منغيرش مسار التاريخ، في الوقت نفسو باش نرجع للمستقبل و معايا تجارب و حكايات جديدا تعلمني كيف تتغير الأمور مع مرور الزمن.